жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ал достар біз ары қарай таңғы шоуды құттықтаймыз айдарымен жалғастырамыз
құттықтаймыз
бүгін бүгін бүгін сенің туған күнің деп қазір біз і кімге хабарласып жатырмыз нұрбек
нұрбек жақындашы бері қарай
дүйсенбай айдарқұлұлы мхм есімді тыңдарманымызға хабарласуымызы керек дәл қазір
нөмірін терейін
ал айтпақшы достар бұл құттықтаймыз айдарына біз күнделікті тапсырыстар қабылдаймыз таңғы шоуда
ыыы сағат сегізден бастап хабарласа берсеңіздер болады нөмірімізге үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының
бағыты сегіз жеті жиырма жеті
ыыы хабарласқан кезде туған күн иесіне байланысты бір өте жаңағыдай қызықты идеяға мхм құрылған
ы өкінішке орай біздің ыыы дүйсенбай көкеміздің телефон нөмірі ыыы дұрыс жазылмаған сияқты
әлде өшіп тұр ма екен білмеймін енді
жарайды енді қоңырау бармай жатыр
біз келесі тапсырысты орындауға көшейік
жақсы келесі тапсырыс ііі ғани есімді тыңдарманымызға ы мәулен ағамыз ы тұрақты тыңдырманымыз
сәтпаев қаласында тұратын тұрақты тыңдарманымыз хабарласуымызды және де
құттықтаймыз айдарына мхм қалай тапсырыс беру керектігін тағы да түсіндіріп айтып берейін жақсы
а ол үшін идея болу керек туған күн иесіне байланысты ол кісі ренжіп қалмайтын
а ол кісінің көңіл күйін бұзбайтын нәрсе болу керек
ол өйткені енді қанша дегенмін адамның туған күні егер біз оған таңертең хабарласып көңіл күйін бұзып тастасақ сонымен күні бойы көніл күйі болмай жүреді ғой ол кісінің
сондықтан ііі сондай бір жақсы идея болу керек енді достар сіздер түсіндіңіздер енді мені мхм
солай солай
алло алло алло бұл кім екен ы ғани аға бар ма
папаңа берші телефонды
папа далада
берші енді далаға апарып
алло алло алло папа ау
мәңіз
ал қызық болайын деп тұр қазір
жеті жүз жиырма жеті
алло ассалаумалейкум
уалейкумсалам ғалеке қалыңыз қалай жақсы
і мынау ііі сізге нөміріңізді беріп еді бір дос бала
стройка жайында хабарласып тұр едім
алло айта бер айта бер
каменщик керек еді каменщик
қаяққа қызылорда ғой қызылордадан
ааа жоқ жоқ мен өзім жұмыстамын ғой
а жұмысқа кіріп кеттіңіз ба
ия мен совхозда жұмыс істеймін ғой күріш егемін ғой
күріш егесіз ба ия ия ааа
бізге мынау дос бала беріп еді осы каменщик кісі бар қазір ыыы как раз сезон емес қой қазір соны бізде бір осындай кезде бір жасап тастайтын жұмыс бар еді
ааа ия мен жұмысқа шығып кеттім
енді ііі бізге қазір таппай атырмыз адам ше
ақысын жақсы төлейміз былай бізде не ғой компания ғой
ыыы қызылорда инвест строй деген компания ғой
қызылорда нұрбек строй деген несі екінші аты бар
сол компаниядан хабарласып тұрмын бізде андай ғой зданияның ішінде жаңағы бөлу керек еді де кірпішпен не фундаменттер жоқ та
соны ыыы каменщик керек болып тұр
жоқ мен жұмысқа түсіп кеттім
былай демалып неғыла алмайсыз ба біз адамда таппаятырық сізді жақсы неғылады деп нөміріңізді бергеннен кейін хабарласып тұрмын әйтпесе
былай іздесек і табуға болатын еді
қолым тимейді менің оған
жоқ негізі сұрай салайыншы жалпы қандай не бізді қызылордада мен өзім тараздың жігітімін да қызылордаға жұмыспен келіп едік
ия ия сол қай жақтан қандай тастар алған дұрыс енді хабарласып тұрғаннан кейін бір ауыз
не зат алу
бөлмені ыыы ненің ішін бөлу керек та жаңағы зданиенің ішін
фундамент құйылмаған ғой ы жалпы құйып тастаған да фундаментті ішінде бөлмелерінің фундаменті жоқ
оны қалай істесек болады деген сияқты ғой өзіңізді
енді құйылғанда ол астында
полдың бәрін не монолит қып құйып тастаған ба бәрін қанша
монолит құйып тастаған ғой сосын жаңағы
ыыы зданиенің жанында итке бір будка салу керек еді аға
соны қалай істесек болады асты жылы болып тұруы үшін

нелер жоқпа не ау
а ішінде мастерлер нелер жоқ па не біледі да біз енді қазір неғыватыр мастералар жоқ қой мастердың бәрі жаңағы ішіп кетіпті
соны сізді ішпейді жақсы жігіт дегеннен кейін хабарласып тұрмыз да
алло ғанеке ия ия тыңдап тұрмын айт
сол ыыы ішпейтін жақсы бір жігіт керек деп неғылып іздеген едік сол сіздің нөміріңізді берді де мынаяқта бір үлкен кісілер алдында бір
ііі жасап берген екенсіз ғой былтыр ма арғы жыл ма
нөмері сақталып қалған екен сол ғанекеңе хабарлас деп
кім ол
ерғали деген кісі ғой ерекең
мәуленнің інісі
маулен і
сол жаңағы үйдің жанына ііі итке үйшік салу керек еді да ғани аға
соның жаңағы тастарын қалай қалаған дұрыс иттер жалпы қандай тастың үстіне жатқанды жақсы көреді негізі
каменщик ретінде білетін шығарсыз
алло астына фундамент құймайсың ба не
жоқ астына фундамент құйғанда сол ыыы итке арнап жаңандай
не жасау керек та зданиенің ішін бөлу керек сосын жанына үйшік істеу керек болып тұр да
фундаментті сол ы қандай таспен құйған дұрыс нақ
қызылорданың несі басқаша ғой біз жақтан қарағанда
қайдам кәдімгі
шебеньмен құяды ғой басқа фундамент
шебеньмен құя бере ма ия
иттер жаурамай ма сосын біз де соның ішіне жаңағы здание ішіне шошқа асырайын деп едік те сосын жаңағы
шошқа жаурамайтындай ит жаурамайтындай бір жақсы істеу керек болып тұр
қандай тас жылып тұратын тастар бар ма қызылордада
ой қызылордада сол шебеньнен басқа тас жоқ қой
басқа тас жоқ па
ғанеке ассалаумағалейкум бұл жұлдыз эф эм радиосы
сіздің бүгінгі туған күніңізбен құттықтайын деп осындай құттықтаймыз айдарына тапсырыс берген
і мәулен күйеу балаңыз жақсы көретін қайнағамды туған күнімен құттықтаңыздаршы деп
ия гүлайым қарындасыңыз екеуі бізге тапсырыс берген болатын
ия туған күніңіз құтты болсын
сіздің көңіл күйіңізді көтеру болған мақсатымыз
ал қалай жалпы сізді былай ыыы жұмысқа шақырып
келісе ма десек ы өзіңіз жұмысқа орналасып қойған екенсіз
ия өзіңіз жұмысыз ұнайды ғой соған қарағанда
олар күріш егіватсыз бәрекелді
бүгін елу алты жасқа толып жатыр екенсіз құтты болсын туған күніңіз
алла қаласа ғұмырлы болыңыз бала шағаңыздың қызығын көріңіз ыыы
енді ііі сәтпаев қаласынан мәулен ағамыз хабарласып осылай бізге тапсырыс берген еді жұлдыз эф эм радиосын тыңдап жүріңіз әрдайым
а рахмет жақсы ғани сау болыңыз мхм
ал нұрбек енді білмеймін қалай шыққанын біздің құттықтау сен үй соғыватқаның көрініп тұрады иә осындай кезде ше
монолит дей ма не дейді неше түрлі тастың аттарын білесің ғой
мен мысалы түсініп отқан жоқпын сенің не айтып отқаныңды
кім айтты түспейді деп мен түсем десе де қалай кетеді деп жазып жатырсыңдар ма
ия осындай ыыы әдемі көңіл күйден кейін ән тыңдап алайық ия
ғазизхан шекербековтың құмарсың дейтін керемет әнін тарту етеміз

эфирде таңғы